Ku ma pidänüq latsõlõ jalgrattasõitmist oppama, sis noh, algusõh ma hoia timäst kinniq ja lasõ täl, noh, joosõ kõrval, lasõ täl sõitaq. A sis nakka vallalõ laskma ja peräkõrd sõitki joba tä esiq.